Ammo raqiblar qilgan ba’zi bir xatolarno chetlab o’tdingiz. Axir ular bu yerda statistikani xato berishdi. Realitetda esa bu umuman boshqacha edi.